ଏକୋ ଜୋ ଡେଲୀ ସ୍କପ ଥା, ଆମାଂକୋ ବାହରେ ଦେଖଵାଲେ, ମଦଦ କରେଂ। କ୍ଲିକି ଏଠାରେ ଜୋ ଲେଂସ ଲଗୀ ଥା, ଏଟା ବହୁତ ପାଵର ଵାଲା ଥା। ଜୋ ଏଠାରେ ଜୋ ମୁତେଂ ଆମେଂ ଦେଖମୂଂ, ତୋ ବହୁତ ହାଈ ପାଵର ଥା। କ୍ଲିକି ଏଠାରେ ଜୋ ଡେଲୀ ସ୍କପ ଥା, ଆମାଂକୋ ବାହରେ ଦେଖଵାଲେ, ମଦଦ କରେଂ। କ୍ଲିକି ଏଠାରେ ଜୋ ଲେଂସ ଲଗୀ ଥା, ଆମାଂକୋ ବାହରେ ଦେଖମୂଂ, ତୋ ବହୁତ ହାଈ ପାଵର ଵାଲା ଥା। କ୍ଲିକି ଏଠାରେ ଜୋ ଲେଂସ ଲଗୀ ଥା, ଆମାଂକୋ ବାହରେ ଦେଖମୂଂ, ତୋ ବହୁତ ହାଈ ପାଵର ଵାଲା ଥା।